Pewnugol suukara waɗi ittude sukrose e nder ƴiiƴam walla e nder ƴiiƴam suukara, Juumre e safree e lime e nguleeki ngam ittude mborosaaji.